पेड पौधो मा भी जेवण वोंदु ची पर पेड़ पौधों मा दर्दे एहसास काने छमता नि वोन्दि जु की वेते जानवरो से अर इंसानो से थोडा अलग बड़े दयोंदी।